שעמפא איז א ספעציעלע זייף געמאכט פאר די האר, עס העלפט רייניגן די האר און די קאפ דורך אראפנעמען שמוץ, פעטנס, שוויץ, ווען מען וואשט די קאפ און האר מיט שעמפא מאכט עס אויך שמעקן פריש און עס טוט אויכעט ווייעך מאכן די האר און אויפקניפן פארשידענע פארקניפטקייטן וואס קענען געשעהן דורך די אנגעלייגטקייט.